Kan khayyaroni fi agabbilazzamaan alwaqit agabbila wara hadi akher walla agabbila giddam da, bakhtar agabbila wara, finshan hass zamannal masshin fiya da kan nam shafal alzaman al anina foga da alwara bas ahila min hana hassa, mafi fiya mashakil, mafi fiya aktula mafi fiya gal annas khallo hellalum, mafi fiya gal annas khallo duwalum masho le duwal shik, walla duwas dawla be dawla.